Yo mara akoña, akoña ho susum maha parce que aw bu gahankéén imbi umiir umé naam mama injé béŋarol imbi ulako tiin tanuur. Bun nuñumé gacaméén éno, béñé bakanérool, waan acaméén mé naw waju mé alako, anusaan nalako, jilako jibaaj gabonkéhoor ho numimé injé umé injé béŋarol ibang yaŋoom, habajé gabonkéét niyang, famille éém nabaj gabonkéét famille numiir que injé umé nibilmé éŋa bun yaŋoom éém. Ha baaj mé gabonkéét naju éŋorul gasumay bo naw, wanusaan jilakohé, nak waaf ubaaj nalobi usabari ukan déré imbi jiju jiboka pour umbu gamuyéén miin jijoow faciil éém ha jumé ajogori.